चॉपस्टिक जो ची एशियाई दिशा की संस्कृति मा ची यु धीमे धीमे खानु मा काम औन्दु और जो नरम चीज़े ची ना खानु की सु पकड़ने माँ काम औन्दु और जुए फोर्क और नाइफ ची यु काटने मई काम औन्दु भुयोग मई काम औन्दु खाने के टारे और संख्या खाने कई लिए भीतर च